Pëla tëërandisiyoŋ, pëla coosan ţí senegal ţí. Uncí mëënjeej pëla paampee pëëntúnkárá ţí senegal ţí dí coosan njá ací káanceep din, ceep coosan senegal ací káanceep. <hesitation> mëëmpëëndi ceep ací ngëënyása ngí uwala ngëënkalëdú. Uncí mëënjeej coosan injá manjakú, undimáan injá manjakú ací bëënjánt. Und bëënjant buundu máarëbun, ná mëëntaw ná bëënkob und maaraţ bëënkuf ná búunkuk imëënţayun joo cíiyi búunjúŋar injá manjakú. Ufúuţo bumooni tú, bëëlant imëënţ búunjúŋárinjá manjakú. Aaà ijúŋár yipeeyi pëŋal ţí iyël nak ací bëënjánt báankánk mëëntaw, bëënjëlan uliyëk, bëënjëlan mëëncaamúu injá káande uwal unjáamúu. Uunkáak bëënjëlan unjáamuu maanjá káande bëëjánt ná bëëláabu, o ufúuto, <hesitation> ba umooni. Bëënjúŋar bëëmëënţ ndáandábun biipeembún pëntúkar ţí injúŋar injá incoosan. Impëënáanţí, mëëyaţí use <hesitation> bëënjúŋar coosan senegal: <hesitation> pëërëmer káalëëndú, káanceep pumëënţ wun deja ulef injí kimbíríţ dí díwëlin. Maanjá deemba koonde díwëlin owo dëëmba rek maanjá káamak, injí ŋalaţ, dëëmbaţ káaŋalaţ koonwí cí káanceep. A káakalëdu joondú kaampee pëëŋal waw.